الشخصيه التاريخيه إللي أثرت فيا ونحبها ياسر: هي شخصية السلطان سليمان ؛ على خطر كنت عنده دوله عظمى اللي كان تعرف باللي هي إمبراطوريه كبرى واللي هو ساهم باش ينشر الإسلام ودار الفتوحات الإسلاميه فانحاء العالم و <hesitation> هذا كل شيء معناها هو اللي نشر الاسلام.